komiði sæl og verið velkomin í í kvöld fjöllum við um nýja löggæsluáætlun og átak til að fjölga konum í lögreglunni á Íslandi fræðumst um Hús íslenskra fræða og hjólum í vinnuna ég heiti Sævar og nú verða sagðar

á næstu árum gæti farið að vanta lögreglumenn á Íslandi í nýrri löggæsluáætlun sem gildir til ársins tvö þúsund tuttugu og þrjú kemur fram að það á að reyna að ráða fleiri konur í lögregluna þannig að þær verði alla vega þriðjungur lögreglumanna það eru mörg markmið í áætluninni eitt þeirra er að kanna reglulega hvað það þarf marga lögreglumenn á undanförnum árum hefur þeim fækkað talsvert í febrúar tvö þúsund og sjö voru sjö hundruð og tólf lögreglumenn á landinu en þeim hafði fækkað í sex hundruð fjörutíu og fimm á sama tíma tvö þúsund og átján þá er ekki víst að það séu nógu margir nemendur í lögreglufræði við Háskólann á

Akureyri íbúum fjölgar líka og mjög margir ferðamenn fara um landið

að tryggja að það séu nægilega margir lögreglumenn til að sinna útköllum og eftirliti um allt land í áætluninni er líka stefnt á að konur verði þriðjungur lögregluliðsins nú fyrir helgi var kona í fyrsta sinn skipuð yfirlögregluþjónn hér á landi Bjarney s

leiðir rannsóknardeild og almenna deild hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum um helgina var haldin í Norræna húsinu og margir forvitnir gestir fræddust um umhverfisvænan lífsstíl dagskráin var fjölbreytt og markmiðið var að kynna hvernig má gera við hluti og lengja líftíma þeirra í stað þess að henda og kaupa nýtt hægt var að gera við allt frá reiðhjólum til

það er ábyrg neysla og framleiðsla og snýst um það

hvernig fólk getur dregið úr óþarfa kaupum og fyrirtæki geta búið til vörur sem endast vel á hátíðinni var hægt að sækja alls konar smiðjur námskeið og sýningar sem áttu það sameiginlegt að kynna leiðir til að nýta betur verðmætin allt í kringum okkur meðal annars var boðið upp á hjólaviðgerðir og þar sem gestir og gangandi fengu aðstoð við að bæta og breyta fötunum sínum þar var líka þar sem krakkar gátu kynnt sér undraveröld

hafsins frá mörgum hliðum bráðum verður byrjað að byggja Hús íslenskra fræða við

grunnur hússins hefur staðið tómur í rúmlega sex ár kynnum okkur málið lengi hefur staðið til að reisa hús undir gömul og verðmæt íslensk handrit og sinna rannsóknum á öllu sem tengist íslensku máli í húsinu sem nefnt er Hús íslenskra fræða verður Stofnun Árna Magnússonar og fleiri

stofnanir þar verða líka varðveitt margvísleg gögn um íslenska menningu handrit og skjöl fyrsta skóflustungan var tekin í mars tvö þúsund og þrettán en fljótlega eftir að grunnurinn var grafinn var byggingu hússins frestað þáverandi ríkisstjórn ákvað að nota peningana í annað og láta húsið bíða en nú hefur verið ákveðið að byggja húsið og það á að kosta rúmlega sex milljarða króna á þeim sex árum sem grunnurinn stóð tómur

lítill skógur á botni hans trén verða flutt úr Vesturbænum upp í Heiðmörk og gróðursett í

næstum tvö hundruð plöntur uxu í grunninum þar á meðal ösp víðir birki og fleiri tegundir Guðrún Nordal forstöðumaður Árnastofnunar afhenti formanni Skógræktarfélags Reykjavíkur fyrstu á ársfundi stofnunarinnar Guðrún segir að það sé mjög mikilvægt að geta sameinað alla starfsemi í íslenskum fræðum á einum

stað áætlað er að húsið verði tilbúið árið tvö þúsund tuttugu og þrjú átakið hjólað í vinnuna hófst fyrir helgin og hafa yfir fjögur þúsund manns skráð sig til þátttöku þátttakendur eru hvattir til þess að hjóla ganga hlaupa eða nýta annan virkan ferðamáta til og frá vinnu

og heildarfjölda kílómetra átakið hjólað í vinnuna stendur til tuttugasta og áttunda maí ertu vanur að hjóla í vinnuna mjög vanur ég er búin að hjóla núna í sjö daga þetta er bara nýtt líf maður þarf bara

leggja keppnisskapið hefur leitt til þess að

vinnustaðirnir eru þannig að síðustu dagana er fólk að taka auka hring í kringum höfuðborgarsvæðið til að safna stigum hvað er langt síðan þú

ég hjólaði í gær tveir birnir náðust nýlega á myndband þar sem þeir léku sér í snjó í fjöllum á landamærum Frakklands og Spánar þeir eru þriggja til fjögurra ára og nývaknaðir af vetrardvala sínum þeir eru greinilega í fullu fjöri og tilbúnir að takast á við sumarið